E fihinana zany izy io, fihinanagn'anigny, da misy lafiny sara da misy lafiny rasy, ary raha ohatry ki hoaninao <hesitation> m- raha ame tokony ho izy zany io da mahasalama, f'izy raha tafahoatry avao koa i fihinananao an'azy, ndre da gn'asika io vary fohanisika matetiky io, da mamparary avao koa i, izany hoe mila antonony zany refa mihina raha raiky.